Piggiæ tante prie piccinette, unna dòppo l'atra, e unna malta adatta, tipo ciumento, ma ciù adatta, de quelle che vëgnan due à pöco à pöco, che te dan o tempo de mette ben e priette, unna dòppo l'atra, primma de sciugâse.